La quantità di esercizio për një qen ndron in base të racës, për sa vjeci ka, dhe gjendjet shëndetësore. Në përgjithësi, rekomandohet të paktën 30 minuta deri në një orë aktivitet fizik në ditë për të mbajtur qenin në shëndet të mirë fizik dhe mentale.